Xa men asosan musiqa tinglashni afzal ko'raman va shunday ham qilaman chunki u meni tetiklashtiradi va safar vaqtini yoqimli o'tkazadi.